Ukpele nagbe oyaremumeno loho ikha kbi ifufu moduyaki amor iyawa aya eyaki amonogbi fufu yaki maybe mah tua ova or olua limayo aniyazo khia fufu okpa uwe-igbe ikhiolo uwe-echi ri olele lomewo, emaki nilase niyo uwe-igbe lilese ekhiela uwo-igbe-chiri okile ogbebi ekpekholo yame ogbeoya mumeli revaro owa onu kpele la, lagi ikhiogwe ukpole imie aduaki ghimeh edona kikpo, akhabikpalo duona ki before ekhi lo egeliduoli egbe mumeh so so egbe munus nokholo emiekhiaki emiusomelele or ekhe khiogwe oya okho yomeh moh nurelasuweleh or anotuehe or moh nuredanisi kho or nurelamalenilikho le egbemumeh so so egbe mumeh nokho lo ile anyazerue emie fiowala or iduakiyaki ikheho akhabiduyaki ikhu luekhelu amo ekpekholo ekpamehor nira khehe duvare emialole wor.